Kɨ ji kɨ ɓut terter shalle kɨ ji kɨ ɓut terter ka, shalle kɨ ji kɨ ɓut terter ka mpime mpi ye gha kɨ shalle ɗang gha kɨ ɓut terter ka ɓe man tɨné gha kat ɓut terter ka gyin mpiɗáɗaka ɓe, shalle nyi ɗo kunɨ ɓut terter nyi ɓutom kafin shalle nyi ji mpi ɓut terter kɨ we daga ɗɨn wok fa ɓut terter kɨ we daga nkarng fa kaɗang gha kɨ mat mwa ɓe ɓut terter nyi do ɗɨn wok mpi ye, ɓi ya lɨté shalle kɨ ji ɓut terter ka ɗonɨ mu ni mwa dung dung ko ye mwa kat shalle ɓe le ko mwa chedɨr wok ko mwa be mwa ji wok ɓe nkarng mwa mwa su nwok ko la tɨné mwa ni zhɨzhi ɗo we ji nwok mpiɗáɗakà ɓe ɓut terter wok butom nyi ɗo kome, because shalle nyi ran ji kɨ ɓut terter ngurm ka, koda gha kɨ kurangè ɗang gha kɨ ɓut terter ka ɓe ɓe ɓe biɗa nyi shall fa bar nbi akuk gak mpiɗáɗaká ɓe ɓut terter nyi ɗo bi butom khét ko gurm nyi gyi nɗɨn yil a kat ɓut terter nyi nɨné daga shɨkgha do gha kat but terter, mpi káɗand yaɗang gha ngo, tong zum gurm mwa ɓe shat di be gha ɓut fa terter gak ɗang gha po tong zum gurm mwa ka ko kulum gha ngo leki ɓe ɓut terter kɨ lepo ɗɨr gha ɓang. Mpiɗáɗaka ɓe ɓut terter nyi ɗo butom kɨ kome ɓe shall kɨ bi ɗa kɨ shi mpiye kaɗand gha kɨ ɓut terter ɓe koda gha kɨ shall lok ɓe gha man yanda gha pan wok fa shɨk káɗang ɓut terter gyi ɓe koda shall nyi nyɨ gyi bɨgyém ɗang a man yada a pan nkárng fa mwa ka, ɓe ɓut terter gyi ka mpi ɗáɗaka ɓe ɓut terter nyi ɗo kam kɨ kome kɨ ɓut nyi ɗo bi ngo ɓutom ne kɨt ko gurm nyi kat ner kɨ tong wok kɨni, because ngas nyi mwen ner ɓut terter ahɗang ah ni ngas nyi ngo tóng zum gurm mwa bi le ko mwa nang mun tɨné ɗo funu gaklɨs ɗoɗa mpi bi gha le ɓe nzin a ɗo bi gha lé wok fa ɗo gha put butol ɓe ɗoɗa ɗo gaklis gak, ɗang ngas mwa man ngas kɨ lɨ kɨ konyi ɗér be chanja konyi ka eh eh bi ye gha le gaklɨs gak mpiɗáɗaka ɓe ɓut terter nyi ɗo kome kɨ ɓut mpi kadang gha ɓut terter ɓe shall ka ra la kɨ ɓut terter gha ka koda gha shall million korang eh ɓe kɨ la ɓut terter ka saidai gha ɗo gha kat pɨn ɓut terter ke gha shé ke fa and ɓut terter da kɨ le gha ko duk, pi gha sit ɓut ɓe gha zum dé gurm mwa gak, mpi ya sit ɗang zum gyi ka ɓe gha go na nyi ɓut terter ka ɗoɗa ɗang duk pi gha sit ɗang gurm mwa la gha ko mwa shwar ghá ɓang ɓa ni ghá kɨ ɓut terter, kuma ɓut terter fa ɗa ɗokɨ le ko a mwen dɨ gurm mwa ɓang. Mpi a sit ɗang gurm mwa lé té komtak je méni ɓang ghá to gha ni ɗa kɨ le gha ko a ran kat ɓut terter ka, ka ye gha ngo wat eh, a we ji nɗɨn yil ɓe mwa té toh gonyi we ji kwat, toh a ni wato ngo sar túng ɗoɗa we jé ɓe ɗa kɨ le ko gurm mwa mwa su ghá ɗa kɨ le ma gha kɨ ran kat ɓut terter ka, mpi ɗa kɨ le ko gha ran put ko gha mwen dɨ mol gha mwa a mwen dɨ nkarng fa mwa, a mwen ɗe sher fa mwa ɓut shɨ ɓut gaklis ka ɗang kádang gha ɓut terter ɓe a tong zum gurm mwa ko par mwa ni gha ka ɓe mwa lɨ té wai komtak méne ko mwa ɗɨm mwa gyi gha ner kɨ pi gha gyi ko mwa jé ko wu ji wu tong gyerm, tong fu ma kadai ma mpi gha pakche gha ngo pɨn shwar gha pakche gha ngo pɨn nbi lengleng rɨrit gha po ji kɨ ɗo rɨtrit mwa mwá pakche ɓe gha ngo kam ngo pɨn ɗo kar kar mwa ngoche, so parda goɗa kɨ ni gha ka, ɓe lɨté komtak ɗa nyi gyɨ nƴét ɗa, ɗa kɨ le ko mwa gyi gha ko mwa man tɨné gha, gha mɨne ɗang gha káɗang gha ngo ghanɨ tɨné <hesitation> shall ɗo kome fa Shal le ghá ko gha ɗap ke shal kɨ le ghá ko gha té mi molgha mwa po bicheka kɨ, ɓut shal le ghá ko pi ye gha ru ka ɓe a tɨné a ru gyi mpiɗáɗaka ɓe shall ran pɨn ɓut terter gurm ka saidai gha ɗo gha pɨn ɓut terter ke gha, ɓut terter gha kɨ nyi del shal ko gha kɨ nyi mbotol ko ka ɓe gurm nyi kɨ ni mpiɗáɗaka ɓe gha ni goche nyi kɨ ɓut terter daga ɗɨn wok kɨni, ɓe dɨɗe nyi ɗo na man bi le ko gwoɗa nyi kɨ ɓut terter, ɗang goche tɨné wai gi la ɓut terter fugyi shɨ shal mu man tɨné chor gyi nyet ɗang ner kɨ chor ɗang gha kɨ ɓut terter ku man shak kɨ mat fa kɨ nkarng fa mwa, ɓe wun ran kat damuwa ka ɗang káɗang yaɗang ner kɨ chor ɗang <hesitation> shal ɗang ɓut terter gyika ɓe babi ne gha ya chin mpiɗáɗaka ɓe ɓut terter nyi ɗo kome kɨ ɓut duk bi gha chɨn yil Nyi ɗo bi ye butom kɨkɨ ɓutom kɨ yil ɓut so duk bi gha nyi ɓut ɗang gha kɨ ɓut terter ka ɓe mbi akuk gak, jep fa mwa yal ɓe mwa ran kat ɓut terter ka ɓang mol gha mwa, mwa ran kat ɓut terter ka ɓang because gha kɨni gha kɨ ɓut terter ka mpiɗáɗaka ɓe ɓut terter le gha ko gha kus dɨ gurm mwa, kɨ le gha ko a man gurm fa mwa, kɨ le gha ko gurm fa mwa, mwá ji dɨr gha ɓang ɗang káɗang gha kɨ ɓut terter nɗɨn wok fa ka ɓe kɨ le ko gurm mwa, mwa su dɨr gha dɨ mpiɗáɗaka ɓe ɓut terter kɨ le kɨ kome gha po chɨn kɨni ba mwen nkwapkwap, kɨ bi ye yil po rot kɨni amwen nkwapkwap kɨ bi ye gurm mwa po rot kɨni a mwen nkwapkwap gha go ye a ɗel doka yil ka, a ɗel doka bi ye mwa pɨn té manta chin kat ɓé ɓut gha ne gha kɨ zum né yil ɓe kɨ leghá ko a yit bɨɗa mwa ɗe ɗang kádang yáɗang gha kɨ mwen ner ɓut terter ko ner zum ka, ɓe kɨ le ko lok ba da tap pi ye rit ka gha ru gyi ka mpiɗáɗaka ɓe mwa té kul ɓa yit mwa le té a yit ɓa yit goye nyi kɨ kurmut ɗoɗa goye nyi kɨ kurmut ɗoɗa nyi kɨ ɓut terter ɗang gha chin ɗang mwa le be a te eh eh gha yit ka.